﻿Ghani dai yan tahyiyi ba wi ghi ndaka ta ca ra`a, tuwa cuwakhi tsagan di u`m sawuna, ni wuti kurinna, <noise> kurmina a ndaka can kalpuna gma ta buga mayai ghan ba wuti wu u'siya <noise> to mayi ca bugawu wudu, yan zha be ghi layi kurinna ghingin ghani gha ndaka ta kurinni tuwa tsagan thin sawuna c'uwau mun kam dai ghi ndaka falaa, ghan we'e, <noise> kurinni gma' tun da kurinni dai ci ndaka ghana ko ni masarai ko ni zuuna, ko ni mardai, ko ni doyai ko, kurinni dai ko ni shinkafana, kurinna muna falusi gma ghi ndaka felusi, gwamani we ma taba ta tan yan tahyiyai, ghan ma ca raa bee to kurinni dai ba ni wuti, gma ni raa zamana, tuma ghi laya gwate zamana ghani dai ba hi ndaka khiya u`man gwate zaman tukwi tukwi mun a ndaka nginunu, ghingm ga cani tabdidi Ithuna, didi ghidai ghanican wa ti ca gwan a ndaka buğawi taginu ta cu kalpuna ﻿Gma watsiga kwawanya wa kuza p`ijati tsagai bayan ndaka nginawi <noise> ghingin ghani dinni madai wu ndaka ga p`a tinni ghidi tahyi zamana, can gwan hibu hibu u'ma tighai ta zhawu tig hai ta ghawu kalpuna gma ta cu tsagyi wi p'yahrina kwanya ghan we'e Ithinani raa na'a ghani dai va ghi ndaka tusin ghi gwamana'a tuwa c'uwakhi tsagan di uainsawuna mun kam hi ndaka ngimunu gma, yan zhahyıyı be'e ghingm zamana wa ithadusi, wu ndake pusi ngin, gma wu ndaka pusi hisai wu ngin ghamu ghi halakasu, kurinni gwan hi sai wu ngin ghamu ghi halakasu, ghan were, ja zha be'e Ithin ra'aya wina'a wu ndaka pusin tukwi-tukwi ya ngir khin wani gma wu ndaka Ithadusin wa p'usin ghani ma <noise> babu kunyiwi waku ithe d'wundaka p'usi di kukusai gma wad'a khinau ghingın ta ngir ta bakwi <noise> gma janisi ta hi baku, gma wu ndaka cin ba wu ndaka qyizau ta gawi ghani hyma kwa bakwi hyın dai raa ko khiji ko fudi, <noise> ta jaani hi bakwa bu hyin ndaka inya hyina ta hyına u`sau, yan gha be`e mun ghi kini zamana khin kurinina <noise> ghingin thin kam. ﻿Hi yan tahyiyi ba wi wu ndaka tusin gma hi ndaka nginawu, hi ndaka vara ghi di cinwu, tukwi tukwi wu ndaka uma ti tahyisin hi ngingwu, hi vara ghidi cinwu amma ghan lawa Ithini ko shinkapy, ma wi amma Wa tau ghan tari cici gwan ca vara ghid, ghanusinna <noise> din yan bu wu tau ndoka vara ghidi ghanwi, amma <noise> kuning ghichin zamana ta vara ghid'i ghan sinnu, <noise> wana wa u'n gotejesu ko wa tikhinusi <noise> we`e ko wa husu khin shivung, ko wa wurijusi ta ghana aleleng ko wa wurijusi clai ta ghana kosal, ghan we 'e wy ridales wurijusi bakuwi ghingin wa pia waniya tay tulkuri- tukwi ama ta ginu tighuwi ghan we'e, yan zha bee ghi dija kurinna lahin <noise> zamana tuma ni yan tahyıyı, subu wa kinttiin hi ndaka vara ghicinwu, gma wu ndaka masau waniya tau wu kuza wi vuzhan ko ga wu kuza tighu u'n libu libu wundaka ga kuza kalpuna hi ndaka zhu kalpuna gma hi ndaka zhawu sahyi, tsuwa tikwi tukwi gma ya zhawu kalpuna ghan we`e yan thabe mun ghi kini thining ra'a na'a ghi sina hi ndaka ga <noise> wima gwannkaka ga kimusin.